<hesitation> Pilasy resaka azo izen̈y amy resaka fitombosan̈a. Ino eky izen̈y? <hesitation> Koa fa misy ady mety malaky mahaleoleon-ten̈a kokoa izen̈y ny olo areky, na firenena areky, araka ny hevitry izen̈y, zen̈y zen̈y heritreritry nakà.